Gertoode dum sundu on ngam do mari bileeji do fiira. jaumiraawo arti tagi dum be bileji guda didi kanjum on hokki dum bosesel firugo amma kanjum ko firi wala neba ha dow, wakkati sedda on tan firata jippa ngam buri yidugo dum dura ha leddi supta nyamdu nyama ha leddi.